انا كي نبدا وحدي نحب نسمع الجاز ولا البلوز تعجبني برشا خاطر فيها برشا الات و كل واحد يلعب وحدو اما طرا كيفاش هكا مع بعضهم تحس انو فما شوية harmonie فما شوية تناسق و فما تحس بالمرونة معناها متاعهم متاع الموسيقى و تركحك و au même temps تذكرك فلابداع